Nera asaala vom puan ka tari tibesum, gee eŋa n wan vɔna a vom la se'em la n wan pa'alɛ yeti ɛɛ aai a mi a vom la zalega bii a ka mi a vom la zalega. Asaala san bɔna tiŋa wa zuo dee ka mina eŋa n wan lɔkera amiŋa yɛsa sarɔsi'a magesɛ wuu a diisi puan, a nuurɛ yetɔgum puan, a taaba lagegɔ puan, eŋa n boi a ma'a se'em, a yire la a tuuma zi'an bii a <noise> eere zi'an se'em, a duma kan nyaŋɛ baŋɛ a vom tibesum n ani se'em. Amaa, fu mina n mi yeti aai mam n paɛ kalam wa la nari ti n iŋɛ ŋwana la n da iŋɛ ŋwana, la sum ti n ita ŋwana n taaba zi'an gee dagi la yiŋa. La sum ti n ita ŋwana yiŋa gee dagi la n taaba zi'an, la sum ti n ita ŋwana ke gee dagi la zɛkaŋa puan. Bilam n wan pa'alɛ ti a dama a duma bii mi <noise> a vom la tarega gee asaala vom ka tari tibesum.